Ман дар бораи ошхонаи Дания маълумоти зиёд надорам. Мехоҳам бештар дар бораи хӯрокҳои анъанавии онҳо омӯзам. Медонам, ки дар Дания хӯрокҳои содда ва асосан бо маҳсулоти тоза ва баҳрӣ омода мекунанд. Умедворам, ки фурсати хуб пайдо кунам ва бештар шинос шавам.